Secund mi l'amis al e la coza principal, avei tanti cunusent si al e al e anche bel però a dövu anche ese amis oltre che cunusent. Mi preferisu avei pochi amis, ma sincer, unest e cha che se t'las da manca almenu a giütu